Fomba ivonian'ny kakan-draha sasany mbô hiarovany tegna: mivony agnatin'ny karôkitranazy karaha tortue. Ave mangala couleuran-daha ivoniny karaha amboalava. Ave ka ohatra bosy kafa hiaro tegnanazy izy milefa agnambo kakazo.